احب طبعا انه اطلع رحلة مع شريكي عشان الرحلة هتكون مميزة وهتكون مليانة لحظات وذكريات جميلة جدا وهيكون في اريحية في التعامل وهنكون قريبين مع بعض وهتكون فرصة اكثر اننا يعني نفهم وجهات نظرنا ونفهم ارائنا وفرصة نقرب من بعض اكثر ونحسن من العلاقة يعني.